De portâse o costumme da bagno, de braghe legie, anche curte, de lin, de coton, de maggette e de camixe, à segonda de comme ghe piaxe vestîse, e pöi anche quarche maggion e fiña unna giacchetta, no se sa mai.